بصراحة كثيغ شغلات الويحد اغيد اغيرة من ماضينو لان كثيغ اخطاء صاغت بل الماضي وتعلمنا منا دروس بس الي اقوا شي صاغ يعني ماضي انو وثقنا بناس كثيغة غلط كان ما من البدايا ما لازم نوثق بيهم ولا يكون قلبنا طيب معاهم لهل الدرجة واستغلوها للهم.